أول شي <hesitation> أحط كريمة حجت الخفج في وعاء، إخفقيها حتى تصير كثيفة، بعدين ضيفي حليب مكثف وسكر وفانيليا وإخلطيهم مع بعض زين، بعدين إسكبي <hesitation> الخليط في علبة محكمة <hesitation> وحطيها في الفريزر، كل ساعة إخلطي عشان تمنعين تكون بلورات الثلج، بعد أربع ست ساعات بتكون جاهزة، وبس الآيس كريم لذيذ من صنع يديك.